भारत में कई तरह के संगीत होथे मुख्यतः लोग मन लोक गीत अउ फ़िल्मी संगीत ला जानथे संगीत तीन तरह ले प्रचलित रूप में बटल है शास्त्रीय, उप शास्त्रीय, कर्नाटक संगीत अउ भी कई तरह के लोक संगीत भारतीय संगीत में आथे।